Ntaá fruta jatain inidá, ntaá ntaá go go tikuá ntikí, tikuá vixí, tik tikuáa, nte'é, nteé nté tituún kuet yuan kua xeén ka ja tsuaán eh.